Faragak yaak wujaa bakhalak lutok yaak bakhalak wirgu kan wenegu, beregu kan bakhalagu kan, waŋ heele sawa wi, faragak wenegu n̰ilik ti kaynu wirnun taanu lutok yaak bakhalak irik tiigu edik kaa berek kan tukulin wun̰anti wiri. Edik mojuk tika beregu dum karan tii kan tibiyaanu bakhalak irik tiigu teneri annaa tika ti bakhalak irik tiigu aŋaa nik kan naa kulak taani edigin ner ŋalaa likek, aasuŋun ti beregin ner jaa ŋalaa ndakalak, annak yaak jaa, sirsirdaa tene, sirsirdaa tenee waŋ jaa, sirsirdaa ndoguu fafaraa kaa, wujaa ndoŋuu luluyoo kaa, annaa ti dariŋ teneenun tene, anna tika. Annaa tika tii bakhalak irik waagu lollii nu dum kadaadii nun ti tindasi. Met yogurche kaykan wiret siraandi. Andri dittir kadaadiinun luwaa ti tukunoo ejii ti tukunoo kaa, n̰aa too ti tukunoo ka. N̰a aasuŋ wujaa lutoo tiŋgu yaŋa, andri ditir kadaadiinun kelwiire, wujaa kolissi wun̰a lollii wisi, waŋ andaka, bakhalak wene gusi. Kan berek kan wene guti. Bakhalagu tii kay kan aŋaa niyek kan naa kaya miji isaandi kaynu tii gin ner wisikka, tii kaa kayan ner sika asuŋun ti lel lel ti kujuure windasi. Annaa tika ti tindasi yaak jaa waŋ bakhalagu kan wusuguri, annaa tika bakhalagu ti beregu ti tukunoo kaa tanadafayandi, wajaa edigu ti tukunoo kaa tandaafayandi, waagu andaka bakhalaguti.